Jadi ada, binatang tu yang ulun tu takutan banar. Takutan banar yang meolah ni ulun handak kisahkan tu ular. Ulun takutan banar lawan ular tu. Dari bentuknya haja menggaliani banar. Biasanya munnya ada di filim- filim tu, amunnya ada di filim aja wara. Padahal hanya malihat di- di tipi wara kaytu nah. Tapi it tu pasti tabayang- bayang sampai tabawa mimpi. Kada tahu kanapa kaya marasa kaya jadi ada kaya, ada di batisku nih, ada di kapala ku nih. Jadi- jadi sampai munnya handak guring, munnya habis malihat, padahal filim wara kaytu. Sampai kada wani bapajah lampu. Sampai setakutan itu lawan ular. Padahal munnya ada apa ni ngarannya ada pengalaman pernah diigut ular kada bisa jua kaytu nah. <hesitation> pernah melihat- lihat wara. Du- dulu ada pang di rumah tiba- tiba masuk ular kaytu nah. Tapi kada yang sampai dililit- lilitnya kah, sampai diigutnya kada jua. Cuman pada saat itu, kuitan langsung <hesitation> mamburu kaytu nah. <hesitation> langsung di- langsung di apa ngarannya? Ditatak lawan parang kapalanya tu nah. Langsung dikaytu akan. Padahal jar urang, munnya karna di kalimantan kalo lah. Imbah itu datang kalo nini kaytu nah. Wuih kada bulih kaya itu, jar. Langsung manatak kapala ular. Ajin ular- uularan jar kaytu tuh. Kada bulih ikam jar nya. Mbah itu langsung abah- abah tu disuruh apa kaya kalau urang pintar? Kada mangarti jua. Karena. Sabujurnya kami tu, kaluarga kami tu kada tapi percaya lah nang kaytu- kaytu tuh. Karana udah muslim banar kaytu nah.tapi tetap ai yang ngarannya supaya kada ribut lawan mintuha, kaytu nah. Jadi ini ni dihiih akan ai lawan abah ulun. Jadi kaya, ikam tu kena katulahan. Inya ajin itu ajin, kita kada tahu ular apakah itu nah, jar. Jadi tapi, mungkin karana itu masih kakanakan jadi langsung tersugesti di utak tu kaya, oh berarti ular ni selain dasar inya menggaliani ni, dasar- dasar kemungkinan- kemungkinan inya tu kaya yang maulah kita, ajin dasar kiriman urang kah yang meulah kita jadi kada nyaman guring? Kada tenang guring tu, ajin karena inya kiriman <laughs> ini nih. Bukan karna, lain karna inya dasar babisa kaytu nah. Jadi mulai itu kada tahu sampai wahini, disebut ngaran ular haja sebenernya ini udah- udah kaya udah marinding kaytu nah. Menyebut ngaran ular aja udah- udah takutan kaytu nah. Jadi misalnya ni lagi ka- lagi nonton filim tu nah, misalnya lawan laki ulun di- di rumah tuh. Ada- ada- ada kan ular muncul, itu pasti tutupi- tutupi- tutupi kaytu nah. Jangan sampai aku malihat. Jangan sampai aku malihat. Jadi laki ulun tu wahini sudah terbiasa <laughs> nang kaya ajin ni ada ular, awas ya abis ini ada adegan ya. Ada awas lah awas lah, imbah ini ada ular awas. Kaya betabun- betabun tah kaytu nah. Karena inya tahu sampai sa- sakaytu banar, sampai lampu haja kada wani dipajahi kaytu nah. Sampai tabawa- tabawa mimpi, sampai marindingnya tu sampai beberapa hari kaytu nah. Padahal kada malihat. Di tipi wara, apalagi melihat langsung. Itu kada kawa, kada kawa membayang akan lagi kaya apa tabayang- bayangnya. Nah itu ular. Mbah itu ada buhaya. Buhaya jar, munnya kalau ulun tu menyambatnya. Itu takutan banar jua. Karena sebujurnya kada pernah pang melihat langsung buhaya ni. Cuman dahulu ada kisah- kisah, waktu kekanakan. Waktu kakanakan, <hesitation> ada kaya, sebujurnya kada kawan yang parak jua. Cuman kenal lawan urang ini. Dikisah akan kuitan ulun. Tahulah jar mama ulun itu nah, ikam tahu kali yang semalam yang ada samalam bapandir lawan ikam tuh. Nah inya dimakan buaya jar, kaytu. Imbah ba- bakunyang di sungai manakah kada paham jua, kakanakan pang ngarannya. Jadi langsung ai di dalam utak tu tetanam sampai wahini buhaya tu bisa memakan. <laughs> Buhaya tu bebahaya banar. Jadi munnya biasanya bakunyung- kunyung si sini tu, banyak kalo munnya di jogja tu kaya- kaya apa yu lah? Kaya tempat, kaya umbul. Padahal umbul kadada sama sekali kaytu nah yang memungkinkan itu ada buaya, ada buhaya. Buhaya tu kan kaya di sungai kaytu nah. Tapi tu tetep kaya ada- ada perasaan- perasaan ini di banyu nih, ini di banyu ni ajin di batis tu ada yang maigut kaina kaytu nah. Ajin kayapa ni aku ni? Jadi akhirnya sampai wahini kada bisa bakunyung. Karena. Jadi itu teh, jadi parnoan, jadi katakutanan. Jadi hanyar- hanyar bejapai batis di lantai di lantai kolamnya. Itu tu dah kaya kada kawa kada kawa nah kada kawa, kada sanggup. jadi udah ai bekicipak kicipik wara biasanya, munnya bekunyung- kunyung tu. Melihati urang bekunyung banar ai, sampai wahini. Sampai tuha kayni. Mungkin itu jua jar, sampai jar laki ulun, mungkin kenapa ikam kada tinggi- tinggi sampai wahini <laughs> karna ikam kada bisa bakunyung mulai lagi halus. Jadi kada, kada tetarik tarik awak kam, <laughs> jar nya kaytu. Bisa jadi, dalam hati ulun <hesitation> ini aran jua pang. Padahal bakunyung tu seperti kita tahu itu salah satu cara kita olahraga yang meolah kita tu kada tapi, apa ya? Kada tapi kapanasan. Karena ulun tu sebetulnya kada ketuju olahraga kalo. Kada katuju olahraga tu karana apa? Karna kada katuju bepaluhan. Padahal jar laki ulun, solusinya apa? Bakunyung munnya ikam handak olahraga kada handak bepaluhan. Tapi tetap ai kah, kada tahu kenapa munnya bakunyung, padahal hanyar becabur wara batis. Kaya tatap ai udah takutan tu nah, langsung naik. Satumat- satumat kawa ai pang rajin, tapi kada- kada- kada bisa sampai sapuluh manit. Itu jarang banar sampai kawa lawas badiam di banyu tu. Karna tapikir akan ada buhaya yang bakas dikisah akan lagi halus ada memakan kawan. Nah jadi tabawa sampai wahini.